Illimiyi ndinadea fertunga coron ayi kidangu? Illimiyi ndinadea fertunga coron, awo kadaa te ayimia letron letron kammbe ngaayo ilim mayi cuturom kammbeso, fuwuro kunto kammbeso ngaayo ilim mayi. Kuru awo kanaa ndinan dideadi coron ilimin lawu awo walcina bo wacino, fudu kayi ndinaye rimiadiye ilimun tutendiye, ilimun yukumo leyi, kayi mindea di tunu. Zaman yam mindea, ilim cedenuna, kentangeden nutungedea ngaayo nuwuduro kuro loku yum koiyadi, ilim tambua letronun, kida ngudon, awo la njitandon ngaayo ilim lawu walci bo nangando, ko ilimiyi ndina dowo ferco keda, wunimia da kamma kan- nun kan- nun katte ilim sidea ndinangedea fertungan fete. Kanaa, yendi kenumun wunumia ayi ndinadewoye? Halde ndinade ferngudan? Kam kanaa amerikun sirean ndinangeden hal ndinangede fernguda ngedengede, ayi ngedengedemia, ayi awo adi jidi ilimayi jidi. Ku kam japanun, kan cadian kattengedea kintu, ayi kattengedea kinturo gudo ilimi gudo, tendi awo la cetandea, yendi ngili meambe rone tendei bo, ayi jidi ngal teyena halla (intielligible) awo la ndokon awa ti rossuwu teye diyeina teyenu halla, rossuwu te- ye ngalye te- ye, do yendiro ilim ngasarserna, na ilim ngasarcina adi ndanarom kammbe. Kammbe fuwuro kuntongun tattungun ngaayowaye, ndanarom ilimngayi keda. Ilim ngufuwuro tamia, kirro tattunuman, fuwuro kuntonuman, kam ngedeawa kinturo kowumu, ayimia ilim tami nangando. Kam ku kanaa wunea, yam Afrikian, yam kanaa asiambe halngeden darajengeden ngedengede, ayiyayi di kamma ngaayo kal ilimayi di. Yam tendi tediye ilima cafandu fuwuro kuwudo, yendiye ilim teyenu nandean kraye. Ilim di ayingeye kusiniyedi kuyinimia wurayi fuwuro tidi dunumea nangan kuwuro, kammbe ilim bodia kla fuwuna, bodinuwa nangan kuro, Sobowo adi nangando ilimi ndina ferca, num jayili ngili meambe tuyi ferci bo, anaa nangando ilim ti awo jewuro muhim. Kanaa ilim awo muhimro judu sire, mindea kanaa na sowuriye kundawu kadaa leti adi, kanaa ku coro saa lan letiro walcino, adi ngaayo ayiyayi diilimayi di, kam kanaa yam kanaa ilimun jedu taco mapallaro sowuda ayiyai di ilimayi di ma fudu mapallaro timina bo. Ma fudu niyi daraja kiri fandimina bo, ille seyi ilimin ko, kanaa doktorayi awo mindea kowuruwu kammbeso awolaso letu tenea, kanaa kowuru catandu falceinaye diye, ayiyayi di ilimayi di. Awo la kanaa ilimun walci bo boro walcino, awo ilimin lawu na kayi fuwuro tinina bo, kayi aa la falcinaye bo nangando ilim di jewuro ilim di jewuro muhimbe, ilm kayi ndunaro ta. Kanaa na adin darajade ilimmbea da, na ako afrikian, asian, lartua kanaa amerikian, ilimdea da kattedea jewuro kintu, yendi ilimdea yoli nangando, halden kinderoden, ndinadea ngaayo kengeden toku ngedeayi so adi di sobowo ilim ba jidi anaa nangando, ilim, kayi watta ilimro bikeirunu, ilimuwa nglaro tantammero taye, ndunaro jeyi ta.